ഏന്കല വോദേഗില പിദൈപോനഗ ഏന്കല ഇല്ലല്തൌ। ബാകില അഥ അഥന്ദ ഓഫിസിത ബാകില മാന്ഥ। സ്തോന്ഗ് അഥ കിപര്ഥു പോക്പനൌ ബൈന്കര ഉന്ജേ ദ്ദേ। അബിഅസ ഉന്ദു ഓജി ഥിതു ഏന്കല ഗിഥേ സേചുരിത്യ്। പ്രോവൈദി മാന്ത്പുനു നു പന്പുനു നന്ദ സഫേത്യ്। ഏന്കല ഗേന്ഛ കോദ്പുനു നു പന്പുനു നന്ദ ഏന്കല। ഇല്ലല് തുലൈ അഥന്ദ ഓഫിസ് തുലൈ ബേതക്ല ഗുഥി। ജനക്ല പ്രവേശ മാന്ത്പനി മാന്തുമു സ്തദേപ്പുന്ദു। അന്ഛ നേ ഏന്കല ന ഓഫിസിത ദിപ്നേവു ഓനേ ഇമ്പോര്തന്ത്। ദോചുമേന്ത് മാന്ത മിസോ അപനേവിന്ദു മാന്ത ഉന്ദു। ഥദേപ്പുന്ദു അന്ഛ നേ ബേതക്ല ന കലുവേരി മന്ത। ഇല്ലല് തുലൈ മാന്ത ദുധുര അന്ഛ നേ അപുന്ദു। കേഅല ഉന്ജേ പ്രത്യേക കോത ദിന്ദിപ്പുന്ദു ഓഫിസിത। മാന്ത ഏക്കു മാന്ത ബേതക്ല ജനക്ല ഗുഥി। ജനക്ല മാന്ത പ്രവേശ മാന്ത്പനി മാന്തുമു। ഥദേപ്പുന്ദു ഉന്ദു മാന്ത ബൈന്കര ഏന്കല സഫേത്യ്। പ്രോപോസല് ബൈന്കര ഉജോ അപുന്ദു ഏന്കല ഏഗ്ദ ദുന്ദു। ഗുബോവേതു ഓന്ദര ഏന്കല ഏരബലിന്ദു പന്പുനു ന। ഉദ്ദേസേ ഇതുനന്ദ ഏന്കല ഏപലപിദൈവു ന നഗ। മാന്ത ഇല്ല പഥു പോപുനു ബൈന്കര ഏന്ക അഭ്യസ।